pakena, a tɔŋ feŋ jiimasɔe wa. Pakena jiimasɔa. A jiimasɔa gbɛlɛŋ. Kɛ kambá wa pakena nyia. Kɛ kambá wa kɔ jiimasɔa bi. Pakena, mɔ gbi a sɔ pakena ai pati lɔ ɛŋ kɔŋɛ ma wa. ɔɔ ai ti keŋɔ wa. Ai bebe lomuɛɔ wa. Ai a ju mɛ nunu lɛŋ sɔkuɛɔ lomuɛɔ. Ɛŋ a bɛ ju mu nunnu lɛŋna kɛ sɔkuɛɔ lomuɛɔ, ai ti nu wa ai kuŋ. Ai tona nu wa ai woekɛ. Ɛŋ a bɛ wo mu kɛ na, a leŋmɛ nunu pɛ, a nui ti na lɔ sɔkuɛ biiɔ wa, ai a ju mu nu lɛŋ kɛ sɔkuɛɔ, leŋ nui tiina ju beɔ wa. Ɛŋ a bɛ ju mu lɛŋna kɛ, ju kpaŋda ma nu a bɛ a lɛŋna. A lɛɛ wa sɛ ju be ɔ. Lɛɛ mu bɛ ju biiɔ, lɛɛ bi mu a leŋnui lɔŋfeŋ lɔŋna a ɔ wa. Ɛŋ lɛɛ bi mu a pɛ, ai lɔŋfeŋ lɔŋna lɛɛ bi ɔ wa. Bɛma sisiɛ bɛ a be, a kpatie lɛɛ bi ɔ, pakena a ya wa lɛsina, a ya lɔŋ. A lɔŋde, a ya bɔ be leŋnu ye. Leŋnu pɛ, a nui tiina lɛɛ bi ɔ wa a nui tia lɔŋfeŋ lɔŋna leŋ-leŋ a nui kuŋ. Anda kuŋnde lɔ, kɛ a nu pɛ anda ta kaŋ mande anda a nu ta lɛɛ sii sɔkuɛɔ. Bɛma sɔku bi mu, pakenamɔ gbi a sɔ pakena ai ti sɔkuɛɔ wa. Bɛma sɔkuɛɔ bi mu ai a lɔŋfeŋ bɔ nu ai ya lɔŋ. Ɛŋ sɔku biɔ mu ai to nu ai kuŋ ai ti pakena ba ko. A bɛ lɔ lɛŋndɔ nu, sɔku bi ɔ. Ai ya-ai ya ju ba lɛŋ nu. Ai ti lɔ lɛŋndɔ nu wa, a bɛ a sɔɛnukɛna. Ai to lɛŋndɔ nu wa fiiabɔ fɛjaŋja ai na a ye. Ai ti lɛŋndɔ nu wa ai lɔŋfeŋ lɔŋda te gbi. Kiimu lɔ kambá ai mu kɔ lɔŋfeŋ a, muanu mu tɔŋ mɔkɛndɛ. Kɛ lɔ mu kambá pɛ ai a nu kɔ lɔŋfeŋ a. Kɛ mu kambá pɛ ai ya nu kɔ kuŋdukiiɛ a nu ya nua lɛŋ-a nua keŋ sɔ sɔkuɛɔ. So komu na sɔ pakena koa, a mɛ nu.